Cara pelajarin buat kita nih yang mau punya bini nih kalau kata gue sih ya lo harus tahu karakter sih kalau kata gue kalau abad karakter apaan ya watak kalau watak apaan lampahnya dia tuh kayak apa tuh kan ya kita lihat nih ini orang gimana nih apalagi kalau kata gue sih dari agama dulu ya walaupun dulu, agama gue juga gak bener bener amat tapi yang pasti kalau orang udah pegangannya agama yang sejelek jeleknya karakter juga kalau patokannya udah agama dia mau ngelanggar juga udah mau awas awas sih dia tau nih kalau di agama gak boleh kayak gini nih memang kadang dilanggar tapi tau tau batasannya akhirnya dia mundur lagi kalau kata orang mah dulu udah lewat batas nih lo gitu kan yaudah gue pikir gitu dari agama dulu deh yang gue cari dia kan pikir gue gitu agama nih masuk udah karakter nih ya kadang juga namanya karakter juga tau sendiri lah kalau perempuan orangnya juga mut mutan kalau lagi bener ya baik kalau lagi koslet ya begitu kadang gitu udah tempatnya salah lah jadi manusia dari laki lah gitu kan kalau-kalau kalau dijak makan nih. Kemana nih kita nih makan terserah, terserah gue bingung gue ajak makan sate biasa juga bukan sate biasa juga pecel ayam kan tadi lu bilang terserah gue bingung gimana ini itu namanya karakter ya pelajarin ya ameng sih agak sakit-sakit dikit tapi ntar lu lama-lama juga bakalan biasa oh memang modelannya kayak gini nih kayak gitu yang terus ya keluarga besar deh lu keluarga besar tuh harus tahu tuh karena lu juga ngawinin perempuan bukan ngawinin perempuannya doang ya keluarga besar kan harus nyatu tuh kan, gimana atur belakang keluarganya pada akur apa enggak itu ngaruh tuh kalau diri lu ntar nanti anak-anak lu juga ntar di bakalan kumpul juga kayak gitu kan walaupun walaupun gue juga jarang kumpul cuman gue pengen gitu kayak begitu gitu tapi sih sekarang nih pas gue udah bekerja gitu jalanin nih kayak keluarga bini gue nih pada akrab gitu tapi kan karena gue juga perantawan gitu bokap kayak gue gede juga di jakarta kan. Ya, gue maunya nyatu. Tapi gimana mereka pada di kampung semua, gitu kan. Ya, coba nih, dari sekarang anak bokap gue banyak nih. Tujuh orang. Ini mau pada masing-masing sih sebenarnya. Tapi gue coba nyatuin. Kadang-kadang juga yang tua nanya-nanya pendapat gue. Ini gimana, ini gimana. Cuman kan, gue juga mau nih kayak orang-orang kan. Gue emang perantawan, tapi gue mau nyatu gitu, keluarga gue gitu. Tapi emang lagunya sodara kandung ya. Kadang-kadang, lu deket, lu jauh wangi. Deket tuh ributmu lah, emang kayak gitu keluarga gue. Emang bener sih. Kalau deket, ada aja masalahnya. Yang inilah, rebutan kipas lah. Apa lah, kurang inilah, kurang itulah. Tapi nih, gue ngerasa nih sekarang, ya kan. Gue udah punya anak nih. Gue gak mau nih nyontohin. Yang udah gak bener nih, di keluarga besar gue nih. Gue coba nih, nyatuin, ya kan. Gimana nih, kite adain arisan deh. Kayak yang keluarga bini gue punya nih, kayak gitu. Tapi alhamdulillah tuh, mau tuh udah mau nih, gitu kan. Deket-deketnya kapan nanti dua bulan sekali nih, ya udah. Pada mau ikutkan tuh. Ini juga gue punya rencana nih, buat ntar apa, mau arwahan nih, sebelum masuk puasa. Ada rencana kesana. Alhamdulillah tuh, pada cocok, ya udah gue. Nanti ikut. Berapa orang sekian. Terus gimana mobilnya ya kebenaran juga, kan. Ada uang kas itu nanti dari arisan. Pake itu aja dulu, ntar kita ganti. Gitu kan. Kita arwahanda tuh. Nah, itu gue seneng banget tuh. Keluarga besar gue bakalan ngumpul lagi, walaupun terakhirnya tuh ngumpulnya komplit tuh waktu gak ada nyokap gue. Nggak ada emak gue, kan. Ya alhamdulillah sih. Mudah mudahan sih bakalan seterusnya nih, kayak gini nih. Gue mau biar nanti anak cucu gue bakalan pada akur. Yang biarin, yang udah udah deh bokap gue didikanya kayak gini, gitu kan. Yang penting nanti ke anak cucu gue gak kayak begitu. Gitu.